والله كل خيار له جماله لكن اذا علي اختار التخييم في وسط الطبيعة الخلابة. لان المناظر الطبيعية وهدوء المكان يبعثون على الراحة كمان الاجواء تكون مريحة ومليانة مغامرة. اما الفندق الفخم صحيح انه مريح بس احيانا تكون التجربة الخارجية مع الطبيعة احلى وامتع. وانت ايهم تفضل؟